Tenonde yarovia <noise> tumpare yayapo kavivaera opaete mbae yayapo ñaivae jokogui yaroviatako tetararetare esa jaeretako yande mborita <hesitation> ñavae yaraja iyapipe jokuae ñañemomete ñai vae mabetiyave yande yarovia yande tetaiporeta ipueretako yande iño mbe yayapo yae ngaraa oekavi yandeve